குளிர்ந்த ஆவியாக்கிச் சுருளில் ஒரு விசிறி உட்புறக். காற்றை வீசுகிறது அங்கு வீட்டிற்குள் இருக்கும் வெப்பம். குளிரூட்டியில் உறிஞ்சப்படுகிறது குளிரூட்டப்பட்ட. காற்று பின்னர் வீடு முழுவதும் பரவுகிறது. அதே நேரத்தில் சூடான ஆவியாக்கப்பட்ட வாயு. அமுக்கிக்கு வெளியே அனுப்பப்படுகிறது.